يعجبني اسمي ، اوو ما اغيد اغيرو، لانو احسو هو هذا الذكرى من ابوي وامي ، همه الي اهدوني هذا الاسم، فهاي هدية انا اعتبرا، فااا مهما كان فما دام من ابوي وامي فهذا كي- هذا شي كلش حلو